إذا لاحظت أن طلابي فقدوا إنتباههم ،أول شي بعمله بسويه هو إني بغير طريقة الشرح نقرأ عليهم بعض الاسئلة ، بنسوي مناقشة مهمة مابين الطلاب مناقشة تفاعلية بنحأول إنا نسرد الشرح على طريقة حكي قصصي; لإنه ممتع وبيچذب إنتباه الطلاب اكثر بنحأول نسوي اكتر من اسلوب للحين ينتبهون من چديد.